na waa yaaz seeranṇ i sama kin lasara, la'saar atamgu kina, ka waa mini paiɗai pọn aṇ maz pono ka kin la'saara a kong yaa? n'dasa ya? ọ na topi ṇga kin la'saara a kọṇ, waa mo nẹẹng̣ọn ng̣a kin la'saara a kon, kin la'saara a waa mini paiɗai, ki la'saara a waa mo wokmo, ọ takin mimo jem mo mimo je, waa pip ka kin la'saar nem waiz ik ne da manamman ɗok, ka kin la'saar nem waiz ik ne da manam, ta̱an ɗikɗigi nẹ da manan pọn ka kin la'saar nẹ ta̱an ɗikɗigi ne, waiz ik nẹ, ma ta dik- digi, kin la'saara, kina ka mu weeg kina ọkọm kọṇ ka kwaale okom kon wokukko, n'waa mon neengon nga a kon, ka wee kina ma la'saara nam otukko, ka waa aṇ kin so̱g waa ma la'liigo, ka waa an kina nam la'liigo saan ki poki ka so̱o waa, ka wa ad kina ka lal mana nam kon, ka waa aduk kina ka padum waamonjaana nam kon, ka waa aduk kina ka padum waam ga yaa da yili nam mo lii da po la'saara ka taiz, ɗonun kamana yat kazak kazak. kina ne ka ɗoon ka mango nam miye kendu, ka kin ka manje a kon, min weeg miyem kukuɗem anambeen ga kina, min weeg miyem kukudem anambeen ga kina, mini wee ma anambeena mani ɗoto, ma anambeena mani ɗoto, wa mo anambeena a ɗoto anki anambeena anga kina, i anambeena a waizi, se waam mon neengon nga kina a kon, kina woko iko waizi, mo ga yaa waaamonjaana ka tenjin waamonjaana ka gi saani, kagi saani iko waizi, anki ka paadgo waamonjaanjeṇ kina, manam mok lalgo a kong, waa keɗe nam mu yaazi kina a ne, nam kana ɗuman, ka adi kina ka wan pidi par ɗen, koɗim mo ga ar kina ka wan pidi par ɗen iko a waiji, anki ka weeg kinje a manko ka adi ka yaan ayam ganda, kana̱ so̱o waa la'liinmu mini yaa ga kina, la'liin miyem ga kina, anambeena mergen pidi maad waam kukuɗe anki anambeena anga kina, ọ mọ nẹ sẹ sụm makaranta mọnọṇ keɗe, mona juye wan pọ kwanin miyem na kam neega a puramari mọ ware na teije, kina pud kini nem la'liinei waa meruk makarantam kukudem anki anambeena ka kinam, pon miyem ga kina ma yaa ad la'liin wu wan pidin tadal tadal waa yaatu so̱o wa. a pon mammu minim min ga kinim mini wa lijin makarantam kini keɗem, ti sum nam nan? kini nem, ọ waamonẹẹṇọn ṇga kini a keɗe waiz ik ne, mo ga yaa ga kini ka lal manamkon, ka ɗij ta manam kon, ka gi saan sanam kon, la'liino ki ta̱an ɗikɗigi, num waa mọ palam lizi ta mani, ka num ka mona yaasin mam mọ nẹ maga taiz, ukmom? ma yadɗẹ la'linnei ta ɗikɗigi, ọ, ṇga kina a kọṇ, mọ pụụd pidi nam kina a ɗasa, kina a ɗasa gan sabtẹ mu, koɗim mo ga yaa ga kina ka gi yaaz waamkoṇ, mum ɗok ne gi yaaz waam kon, mum ɗok mo we kini yaan teduk waa da kiini, ok weez kini, ok weez kinam weiji ok siri, ok weez kin teije a ɗasa waam mankom ka sirtu, pon ka ga ka weeg kina ka gan taan ɗikɗigi, na teiji taan ɗikɗigi ne da kaba ne da agim waam ka yaan sirug sirji tạan ɗikɗigi nem, waam ka pargo ɓazak ko a nam ka taan ɗikɗigi pon nẹẹg nam mu wai taan ɗikɗigi na neju nam ɗasa se nam ɗasa okom sirsi ok siri a ɗasa, kinam weeji ok siri a ɗasa, kuma wok kon nee ti kiim, anangimu wa wob kon ti kiim, wob kon ne ti kiim, waam mọga waa yimb yazi waa ɗoon waam, waa mok weeg da toomgom, waa ɗoon waam sai dai ko, wa ka̱tu waago waa yaaz waam kongum min weego, miyem mo ɗopi ɓokoharam, anambeena, anambeena yaazu siri anambeena yazu kwade, miyam mo ɗopi kidnapas, anambeena ka yinin par kina mo waa ka̱tu kina kin tẹiji kan yaanụ naṇ? kini kọṇgọm, miyem mọ ɗopi kidnapas mọnọn pọtọn mọ watụ ko̱m mu, ade waa liye ka yini parụ kina, mọ watụ kom mu wai wa liye ka yini paru uksẹ, mo ɗaṇye ka yini parụ miliyon ukse, mọ kwapo ko̱m muwai mọ pi kini piindaṇ gan yaan naṇ ga kini kwanaṇ i anambẹẹna ni waizọ? iki waizọm, iki waizọm, aṇki anambeena weeg waiteiji weego ọkọm kọṇgum, i anambẹẹna waizim, anki anangimu ga tọọmum min ganda jẹ min illu ka min par waa min pọ paiɗai, mini pari ndam moi wotamon kọṇ ki ọ ana kidnapas, ka num ɓoko haram, waam anambẹẹna yaazi a ɗasa, kọng̣ụm wob kọn nẹ ti kịịm anamgimụ par, anambẹẹna nam anambeen ɗa mon waam yini yaazim ɗas teije ka sidau tondouni, ka ka'yili ka wẹwụ pọ ɓanam mo warọ. ọ ṇga kịna a kọn, kọɗim mọ ga yaa ga kinim mo ga ɓa saan waa mọnjaana, ka gi taan ɗikɗigi <noise> iko waizi tam- tama, nga o la liingo mạ iki waizi tama tama, warọ ọ iki waizi tama tama, kanun da ko lai yesu, mọ yaa imu waizi tama tama, mum ga waa, mum ga kina, kan paade waamọ wụɗa, kabi, ɗọni, pọ wọkini, mo ba saani iki waizi, aṇki paudgon waamọ toomni ọ sa nam mon nẹẹngọn nga ọk kina nam kọṇ a kọṇ anki mo ga ba yaaz wai iko toom, ka gi yaaj wai mii gi sebi da tam nam waaje ka yaagon tọọmgo, nam waaje ka yaagọ kwadem, nam waaje ka yaana sirim, nam waaje ka yaago waam ɗasam, ka yaagon tọọmgo. se waa mo nẹẹngọn ng̣a kina a kọṇ, kina an wok mu tama tama kina ni wokmu tama tama, uk nam mana yaaz sẹẹr se npaigonɗa kina, tọọmdọm da sọrse mọna wayud waa mo na we̱e kini, in ade n'paadun waamonjaanam mona sa̱a, ọ kina a kon, kin ɗasam sabudgo kina sabudgo minim mu̱u, min sobud kina tọọmdom la'liinmum ma ẹẹzwaa, ma yaa ad kina padụm taabe mo ee sọgun pọ wokiwu, ad kina paɗun wam ga sumi wiski, mọ ẹẹ sọgụn pọ wọkiwụ, nateiji a ɗasa, nataije a ɗasa a uk nam min ga anambeena, aṇ hal kin da wii, anambeenan hal kin da wii mo ɓa sạan wai kai yinin yaaz waiz ik, yaaz waiz igum waa mọ waiz ii nẹ ta piteijem, i anambeena kazak kazagum anambeena ne, piibudsi ti̱ng nẹ tesin landam kọn iwum, ọ kwanan kin na ne se nga kin teije onuk waiz ik mum ɓaan mọ ẹẹz waam ɗasa ya? on gom. mum ga kinam mọ yaaz waam kon, ka wee muwai ɗọni, kazak kazak. ọ se nam mon neengon nga kina a kon, mini adi min sạan waamo njaana, min paiɗai, min parunni waam mini puɗun laanmu, min pa̱arun waam mini sa, min parun taga min wot ta yoomu, min parun ɗen min ẹẹ, ka kin nẹm waiteiji wa yazom mum ɓạan ta mana, mo yaa kin nem ma anu wan pidi par ɗẹn kina nem. ọ ka kin ne miyem ka kina ti milom, se nam gan neegaa ɗa nega, kina an paad yiɓokum, anankina ɗa mudem, miyem ga kina ɗa mudem, pon kina paad yibokum, kina paad yibikum, kurgutri ka koɗii wana tom anangimu ka wako pon miyem ga kina nga anambeen kan ta ɗikɗigi anki ka wa wan temdenje ka yan aduk kina ka yaan wai, ka kin nem taan ɗikɗigi nem. ọ ukum mọ na neen saba ki kina mum ga kina mendam gan wee mu ti ini, mum ga kina kan yaan ga mu̱u ti ini, anki miye waa weez ki kinam ɓaanu, waa par piidim ga mendam, ti sum nam ka yin ween payinɗai, kul sam kon. mum ga kina, mi gan pari ọkọm ga mu wai, pụdẹi- pụdẹi mu ne pọ mango,̣ mu nẹ pọ mango par kina, ti sum nam ka yin ween waam yin pọ paiɗai.